Budaya Chili ia campuran unik neme pengaruh suku asli Andes, budaya kolonial spanyol no pengaruh imigran. Nai negara spanyol ala menganut agama Khatolik a dadi penyatuan nai hataholi Chili.